د خپل د ریژم د امنیت په اړه ډاډ تر لاسه کولو لپاره باید د خوړو د ضایع کیدو مخنیوی وسي، داسي خواړه و خوړل سي چې د نباتاتو څخه لاس ته راځي، لکه سبزیجات او غلجات. همدا راز د سمیزو یا وطني تولیداتو څخه استفاده وسي ترڅو د خوړو د بقاع سبب ورګرځيږي.